Barchangizda ajoyib jamoaviy ruh bor. Qandaydir muammo sodir bo'lsa, albatda birga hal qilasiz. Va kimdir yordamga muxtoj bo'lsa, unga faqat o'zi uchun emas, jamoaviy holda qo'llab quvatlash uchun yordam berasiz. Sizlarning bu tariqa ishlashingiz menda juda yoqadi va men buni albatda hurmat qilaman. Barchangizga katta rahmat.